الصقر, لأنه قوي وسريع, ونظرة عيونه ثاقبة, إذا شافت شيء خلاص, تحط عينها عليه, وأحب كيف إنه يعني سبحان الله, بيطير لمسافات كتير عالية, ومع ذلك بيشوف كل شي بوضوح, سبحان الله والله.